wodi souces je ledde, wodi je kusel, wodi je gerade, wodi je bufalo, wodi je mayones, wodi je kori, wodi je tumatur, wodi souces kuma je chocolate